Kulmi dai akwa ndeh, mapir tigi siba iyar ye kuti ye tinye mapir gfara mapir gf ara apir gateh yeh makaranta gya makarante mapir gtitayeh makarantiwa ga zindi sana’a laka aga ya musan-man kulini apir dir-kibukur mur mura ji apir eh eni kulini mura bara wa mura bara kowaneh saka ah gayea saka gal jal tida bara so maga ya su jal jal ni, ko nir makaranta, konir mitigbara gamizi aya nyati akwa rayuwar <hesitation> domin mapingi kili, ko ganzi zir sal ko kazi kwa naun tiga nzai tiga yah toh yakama agadi sinam tiga kwa mapir gateh yah makaranta daga primary one nir si de nir maker nir fodu nir tufu eni nursery kenan magi lukwa primary makaranta nir primary kuma gata nya fa pultu, fa si de fa tufu <hesitation> fa palhi, fa si de fa maker fa fodu fa tufu fa kwa toh eni kuma nir fanin makaranta nir primary, mapir glukwa nir primary, tigkwa chini tigkwurai ga tara akwa nir sakandareh ma gi tara akwa sakandareh, gata bara aga kurai fom pathu fom side fom maker fom fodu fom tufu anti nir kwa nan tidahah ss3 ni anti magi rubai ssce result nyeh. Antiga hah pir toh enini kulini hani ah ga bara nir rayuwa, toh nir rayuwa nam ti kulini bara ni nam ti ga bara-ni ganga kitir ni ma, magadi puti makarante direct namti ga tireweh ani ga tarar nir leburanchi nawn tiga mizi ahga puti kwapa ati, puti kwapa nam tiga putini kuma adi apir ga <hesitation> nir sambar kurwa, dunga nyah sinam tiga nyah aga puti sinam tiga puti anfani ati. Toh kubini mapir adimission tiga bara apir tiga tirah akwa university ma aga zindi appiri… aga zindi apir gata puti kwepa mai, adi ahan tiga pirti ahanda nam tiga hah-pir ahah enini yam war akwa university wa, dumin daga class part ni tita fara har zuwa nir universitin darri, st. han akwa nam tiga bara appir agaji dakwu toh mapir gkurai secondary shool tigeh tara mur akwa university nan tiga baran danini appir tiga agya dakwu, toh dama sinam sinam ti ateh faru aga ngzi adinirny’a, aga ngzi hyelir yeh akwa chifaga, ndinam atasi za talega ah zlar tinyeh shan eni siyar nari ani akwa difagu nam tiga baa. Toh <hesitation> nir apir… nir tira akwa university kuma diya magmur akwa nir <hesitation> mur akwa nir… nam tida nah pir nir… prelim nam tida hahni gata yah fa paldu. Hya paldu, hya side, hya makhir, hya fodu, hya tufu, hya kwa, hya murfe hya ntsisu hya muldeh hya kumeh, aka tan aka side ni eni kanan gkurai prilimm tinda hah prelim nir gwada nam tida hah nir <hesitation> jir yir tiga karatu kenan so mapir gmwar akwan dar kuma apir gi passiba mdar nani ga bara kuma akwa part one tinda hah-pir tiga fara nir… nir fa tan nim mapir nir science da tiga yahni, gata yah fa tufu zuwa fa kwa ko murfu tigah yah karate, toh sinam tiyar yah akwa <hesitation> nir nir bwa nir chihueh yi yah fa maknir apir akanda yi gyarir ani ti liha giu nirni asibiti tida hah pir nir medical course inda hah ni anti likah nya baga… baga ndan da ni kimma, yau yi kurai yi nya kuma yisi, yibata likmma kir daga part parllu, side, makhir, fodu, tufu-ni, anti da halpir bsc health education tinda hdani toh payan indandani, yi bata suwan kiti nam ti terah tirah supponsor nam ti gomnati tara ni diyeh, domin darapir adi khtir nam fanin nam tiya yeweh dara hentiraweh.

Tidar tsali-ni ani ti ya bar aka yisikani so aniti terra murri, vir laka yi mwarri, virlaka kuma yi ta mwarri wa virlaka kuma nana miji akwa chemist kuna ma dar khgatira ma kihapir ya si mai yadiya murwa virlaka kuma ma dar khga tirra kuma yi mwarri vilaka annidai kowani saka de ana hani nam tiyara yah tiyarda iya saniyarni toh akwa jayuwa damizi aga hyiyati kura ka adiniwa. Ma ghyiyati gaka nir christian ya, ga musilmi ya toh yakama ta aga kurai aga ngizi sini akwa difaga maga nu lyelngeh akwa sati dai duk mapir ganir muselim ma, ga gaya sahah ka yidau, kusan ka tufu akwa vir, mapir gi christian dama koraka wanan ah ah vir latu glina kurai adu’a nir <hesitation> nir tsakiyan make vir laraba girliha karai nda girsi vir sudu kuma girkaka kwaya girkaka matasa antigaman <hesitation> toh niyar kuma kulini ahani nam tiyaraya ma yar mwar sunday yar si ani yar huta ani vir lamis kuma yar liha kurai adu’a, ko laraba kayar liha kurai adu’a kaka sinam adai mwarri toh anti kulinili niyar dai yarda bara chingaba toh mapir gala martabadai ana zirayeh, yakamata zirde kaza nutinyeh apir ah eni babar-yar diya ziguda ka ngizi adinimi sosai anti yara nutini. Akanir group pa tida halini, zinam kuldeh kuldeh yar darahah pir dara shaye shaye toh amma nakun mapir kur zar zindi adini darnam dakwu adi ah taba ngaba labar tadadar wa. So eni kulini hani de mura, bara appir kowane zir akwa rayuwar ni kaji gyizi labar atigir. Toh akwa rayuwa kulini-hani yarti tara burta chi ti tara zindi bana, banaa za sallah amma nana kuma namti tara kurai makaranta kasi, diaper yi dianyi nir adini apir da kaza wa amma niyar akwa niyar yaratuwa dar niyar fifika sosai nam ti yara hahpir ahenikulini gayar da aga sarba sinam tiga bara toh nana <hesitation> andiya pir toh eni kulini hani tinda bag ta nanayar wa, dinda ya rada mwar akwa ada’a ma ga nayar kopar baiko kaka siyar ni ygara mwarri. Mwayar mwar kasi kuma darahapir mitigir ya toh yardiya ka damuwa nir adini tikwanda niwa kwata kwata weh antiapir ya bara eni kulini nani wazarna ma dar kiti hiwawai dar kin hlawai kuma ya wol eni ahani zir palde majiyeh tin daga titara hah zakwa nursery ya wul tini zaka kokari sosai <hesitation> zi kurai pri mar-ah nursery ni fa tufu fa makhir ji lukwa primary ni ti kurai, ji kurai fa kwa ji lukwa secondary school ni ji kurai fa makhir anti eni ji lukwa ramat ji kurai-ji kurai. Diplomar ni tirida hahpir nir sheda ni nir… <hesitation> kakapir gzindi nir fa makhir toh zir pallu kuma zi kurai <hesitation> kakapir bwar hnd dirni eni kuma zibabta kurai zabara tira akwa… tinda hahgir bautan kasa nysc ni nam tisultir gawon tara create magita mer akwa nysc wa gada mizi agaya wanan weh toh ai yima yi mwarri ndya apir toh giryeh margir kurai matirgir giru mwarri. Nirzir sidi kuma jiya jiya jiya jikurai ramat. Ari ji kurai makaran tirni ka lukwa secondary school ni and ti sini zaka carry over kaka si laka yar ni zing la apir za tira akwa lagos ji mwar akwa lagos kuma sinim taya wa. So eni palini hani sini birgin… ahani tiya wul ni, toh antizi hahpir zitrar ni zidya tunda zi mwar kwa lagos kasi zilapir ramat dadiamizi likema akaja <hesitation> ndhapir sai ma zi fara fresh anti zigla zimwar akwa vilaka nan tiza kitirl ni kulini ahani so sinam adi kulini-hani zir palde nam nga ni kuma ahani kulini ziyeh daaga primary har zuwa nir… <hesitation> nursery zikurai fa makhir. Zikurai fa maklir fa kwa akwa primay zimwar kuma akwa secondreh zikurai fa makhir ziyer <hesitation> antizi puti course tiza ya zaya biology education amma zisi chayi zuwa micro-biology zini asina zi chanyi course harji kirya kusan fa murfeh akwa universini maimakon fa tufu so magi chanyi course damanda dallot tiyeh so emi ani rayuwa nam tiyar pitikir yar akwa anti kuma yi wula zi kurai za hah pir zah bara ko bara tira kwa nysc mazi mwar akwa nysc kazisit kuma virda zahani appir ngwa ahh zabara kaji kilmwala ndya pir ka kadi aka khinir wani ka kami tiga hapir ga wanan mur diya muradiya bara sir silai weh.